ما نعرفش نحس للمشاعر حاجة بشارية بشارية جدا زادة يعني خلقها ربي فينا ما تنجمش تكون عند آلة خلقها الإنسان هو برونامج أنت تتحطى ما تنجم تخليه تخرجها الأحساس من داخله مشاعر حاجة تخرج من روحنا اللي هي مستحيل آلة تكون عندها روح مش حاجة نبدعها ولا نتبرمجوا عليها.